د پخولو طریقه د خوړو پر کیفیت اغېز کوي. په غوړ کې سرخ کول زیات کالورۍ پیدا کوي. بخار پخول یا اب‌پخول غذایي مواد ښه ساتي. سخت پخول بعضې ویټامینونه له منځه وړي. نو غوره ده چې ساده او صحتمند میتودونه وکارول شي.